Azafady ley ranandria fa tsa raha haiko raha hoe plasiko ty na plasinao fa de fa nipetraka avao r'aho, tena manano azafady aminao aho fa tsy- fa tsy fôtiko zao fa tsa raha haiko hoe zao, hoe ity plasiko na plasin'ia na plasinao.